˂hesitation˃ sôdy mbô afaka magnampy za hely agnao fô, za io misy tagny andiagnako meky tsy manjary tsy itondrasagna amboa agny, sô mbô afaka tagnanao malakilaky amboa-na ity azafady e,mbô vonjeo ka